Mi no l'é che conosce tanto ben cöse a l'é a dieta crudista. Creddo ch'a segge un tipo de alimentaçion che gh'à i lati positivi perché ti cacci in còrpo pöca rumenta e tanti ossidanti. Creddo però che de negativo che a-a fin da föa, l'é diffiçile mantegnî un equilibrio co-e proteiñe e ti devi cangiâ dieta.